स्वतंत्र इच्छा शब्द से हमर दिमाग में यही आथे। स्वतंत्र दिमाग़ जयदा नही रखे के चाही। जयदा स्वतंत्रता हमन ला भटका देल इतना स्वतंत्र दिमाग रखे। आदमी की अपन अच्छा बुरा सोच समझ ले लिख पढ़ ले। अच्छा माइंड सेट रहे सच्चाई स्वतंत्र रहे जेकर ले। दिमाग के ग्रोथ हो अउ इमेज़ भी बने रहे बोले चाले के भी बने रहेल।